असल् ते खोरो अ जिश्तो मोद् कतकुत हले अमि फोइ न खओ। असल् दे क्य अमि जेने धोर खोरोत् किसि मनु कथे ललगले अगै अमि कि कोरो, लोत जेत्य भुश्तु असे। हेबोरोत् कि कोरो, अनो, अनिपुले अमि हत्रोते धोर रख्तु उलैदिलो। उलैदित् अति लगैदिलो, लगैदिफुले ब्लद्तु <hesitation> रुखि ले रन्गपद् पुलि कोइ जितु, अमे हितु खोरो अमि मेदिचिन्। हितु अमि पेबोर् करो। हितु पेबोर् करो लगले ब्लद्तु रुखि जै। रुखि जोइ अबिसोत् अमि भोबुसे तन् त्तो लग नते।